مبروك يا صديقي. الله يبارك لكم ويجمع بينكم على خير. تستاهلون كل الخير، ان شاء الله أيامكم مليانة سعادة وحب. لازم نتجمع قريب للإحتفال ويا بعض.